Sɛ mowͻ nyɛnko bi na sɛ onntum nnsoɛr ntsɛm a, mobͻsusu ama no dɛ ͻbͻtwe no ho efi tɛlɛbihyɛn hwɛ anaa "phone" do hwɛ ber a ͻrekɛda ͻbͻtwe no ho efi ho. Ma ͻtͻ do ebien no mebɛma ma ͻahwehwɛ biribi a ͻbɛkyerɛ no mber ama ansaana ͻrobͻkͻ beebiara no, dɛm adze no abͻ ayɛ dede ama oeetum asoɛr. ͻno ekyir no, mebɛkyerɛ no dɛ otwar dɛ ͻda ntsɛm, ͻno bͻ boa ma oeetum asoɛr ntsɛm.